अब जैसा देखी जाओ तो मसाला ने पीसबा काने बहुत सारी की अब तो नवी चीजें आगी। पर पहली का जमाना में असा कहीं भी नहीं रैंचो बही अब तो मिक्सिया चाले ग्राइंडर चाले तो, पर हाथों हाथ चीजा ने पीस लेवा पर ओकली और मुसली असा की चीजा है। जनसे पीसने काने बहुत ही बढ़िया मसाला बने अब देखी जावे तो जसा ही ओकली में पटका मसाला हुयो धनों हुआ। या ओर कोई दूसरी चीज हुई तो जैसे अपनों मूसली से उसके देवा तो उनका छोटा-छोटा टुकड़ा हुआ। अब जैसे बार-बार अपन ऊकेे देता रेवा देता रेवा तो एक नंबर बारीक हो जाएगा अब। अगर मिक्शी में पीसा तो बारीक तो होजागो पण उमे ऊ स्वाद नी आगो। एक नंबर स्वाद आगो ओर एक नंबर वा पीसा जागी।